To jihaji men daga di don sappo a jenayi mi filake mi nangi daga do Maiduguri <noise> har Kano har Sokoto do mi wanshi a tefre mi filake gelle mande made mi yahi pamare pamare mi yhi ha di garti jihaji men talatin a godɗum a mi filo se joni Allah wadi neddo de’iti jodi nuɗɗini mi yahi gele pamare mi yahi gelle manɗe do mi yahi Yola mi yahi Taraba mi yahi Benue mi yahi Niger do har har Abuja do neɗɗo wukkake filake dai dai gorgodo diga Abuja maha ka ma yimbe a ngarda feller ngjoniha warti Abuja warti capital Nigeria to di min ganshi no name amma joni neɗɗo hokkata habar pelle goɗɗe fu nde wairide mangu wari joni a andunoda wala labi labi feshshake wala mahale dun wattiti mahale de andunoda dun wolini dun waddi godden kese to k Gombe do wadi dubi tati mi yahayi atakaice to kadi joni neddo to- to hokkata habar gelle godde. Seko hebi habar a semini kawai nana habar nda ko dun wadi a gombe nda ko dun wadi layidi kaza kaza dun pecci do dun wo’ini do pellel gongel a ardono ngel se kiso da dun wima tayi no ngel warti se a wadi mamaki to daccu ka karkara kam iri pindiga en doddon irisn Kashere irinsu tumu su Digare har kanyukan nan duka an shiga nan har Ibbi ta lungun nan mutuum neddo nasti mi wurtorake ton wai fombina hesit kunini Lau dif mi sorkake ta nasti Taraba nguron nguro on nguron nguron Adamawa nugron nguron nguron har nder kamaru neddo yollake to ayidi yankidum ma wala no dun yahoro shede mote ngala mangu wari lallhi ko jon to mi won shede mota mi wawai mi wanshowa ngam jon haka to min won shede mota Allah midon yidi mi wansha hikka nde ni daga rowani mi yidi mi wanshowa to mi hebai no shede mota to wala shede mota dole ninnon ayidi yanki ha wade wara risk neddo yande go shikenan himmi. <noise> Hala Himmi to ni’i hanjum woni hu nde duniya se hakkilo mangu a andi do a and I do a and I do se ngarta a anda ko toye daga <noise> Shagari a min gansha mulki Shagari waddinki hande dan dum neddo a luttiri sembe dai- dai gorgodo nauyayi tawo ta won <noise> shede a won sana’a a wanshowai eto joni wala shede wala sana’a anna bon eddo to heɓai shede heɓai sana’a ka watta ko magani gargajiya neddo jogoto dilla yahi ‘yaai bo ta fa’i fombina do a nasti kamaru diga Taraba do ta maggiti gembu a ‘yamai ta won ledde ma bode a to amma lande shede mota ma ngarti ko nagarti Gombe ma ta wala dubu sappo a yata ngarta biri se a jogake dubu sappo a goddum to harkaji fu ngari sati ngari kabbake saji ndiro yahi ziyara fu himi suno yadu firi ngidda yadu ayida yadu fu dole ma de’eta a ngonda.